إنت عندك كلام حلو، بس خليك واثق من نفسك أكثر. كل ما تدربت أكثر كل ما صرت أقدر. لا تخاف من الغلط، الكل بيغلط في البداية. المهم إنك تحاول وتتعلم من أخطائك. قبل لا تبدأ بالكلام، خذ نفس عميق ورتب أفكارك. هذا بيخليك أكثر هدوءا وسقة، اختار مواضيع تعرف تكلم فيها عشان تتكلم بكل راحة بدون ما تتردد. ابتسم، الإبتسامة تخلي وجهك يبين إنك واثق من نفسك ومبسوط.